La coltura d'Israel pos no te sé izil si es propia o es la que llevarun los judíus d'Uropa pallí en entangal Israel nel mil nuevicientus i quarenta-i-nuevi. Me figuru que la gastronomía sea comparanti alos paísis d'alreol porque afinal tous sonin paísis semitas. Peru ogañu cuesta de contestal esta pergunta sin izil ná del goviernu d'Israel, qu'está achacinandu la genti palestina i la su coltura, ya qu'estamus a palral de coltura.